Amiko an, tena mahare marary ny zavamaniry na dia tsy afa-mihetsika ary izy an, tsy afa-miteny. Raha kapaintsika ny hazo indraindray izy mitete an'iny tsiranoka iny satria naratra izy. Toy ny olombelona sy ny biby ihany io izany hoe rehefa maratra ianao dia mandeha ra ary indraindray rehefa diso maratra loatra na tapaka loatra dia maty ilay zavamaniry toy ny olombelona sy toy ny biby rehetra ihany.